أغرب حيوان شفتو بالنسبة ليا هو النعام، رغم أن النعامة تبان من الطيور أما حجمها كبير، وزيد تركض كيفش الغزالة ولك تحسها متشمتة فيك ولا وتحب تجي وراك، أصلا جت ورايا من قبل تحسها ما عدائية ولا حكاية ورغم أنهم يقولو ما تخاووش وما تخافوش منها. وأصلا يسيبوها لبرة مش في قفص أنا بصراحة بالنسبة ليا أنها تخوف وتنجم تعطيك ظربة توك.